Kɛma gbɔdzidi kele ɛsɛa abʋɛ lakʋ ɛdini bi dʋa yagbodzidi bʋamɛ yekele ɔtsa lanʋ mɛ inyelia ɛkʋ ɛfʋa yadʋ yakɔsʋ ɔbʋɛdʋ lakʋ obidʋ mʋ ɛvlatsɔa nɛfʋɛ kʋ wʋdʋɛwlatsɔa mɛ awʋ lani nawʋ nani tanta akɔna titi la nɔlʋ atami ɔlʋna wani bʋɛfʋ kʋwʋdʋ emiea wʋ emie ayevi wania wʋta iti nadʋ wʋ aka wafɔ kele ɛsɛdi la mɛ wʋnanebʋ etsesʋ wʋna nebʋ alɛ ɛtsɛ mabalɛ sɛ bʋaf nemli mʋ wekele ɛdiɛ kɔdʋ wʋ lakɛdi kɛye kelea ɛdisʋ ɔmakʋtʋ babanʋ ɛsɛbi kɛ lakɛdisʋ ɔmakʋtʋ bʋaka yɛ kɛma sɛnʋ alɔnʋ axa lanʋ mɛ mʋɛvlatsɔ lakʋ nɔla nika wɛza alo nikawɔ itsede kʋnazɔ nʋ nafɔvʋɔ itsʋkʋ bʋakʋ nadʋ lakʋ nikawɔ tatitsede lakʋ ɔnakɔ natsɔ kana lakʋ nemli nʋ niyayɔ ɛsʋ nayɔa kʋnevʋ itsʋkʋe kʋ niyevʋa mɛ nakɔsʋ nʋ ɛsʋ netʋ aɣla nʋ obi dʋ itsede nabʋ kɔmakʋtʋ vʋ ɔbʋɛ mɛ ɛsɛwani kɔlɛ lafa bʋa namʋ nʋ itiɛ bʋakʋ <hesitation> ɛkanɔ <hesitation> ɛkana yanʋ ɔlʋna wani. Blewʋ blewʋ alo tinya tinyaa alo ɛkagbɔdzidi kɛkama yanɔ wania mɛ yakɔsʋ nʋ yamʋ ɛkʋ bʋɛba nalɔ kɔtalalɛ ɛkʋɛ bʋakʋ ɔmakʋtʋ yadʋyɛ ba dʋ yovo ni azɔ nʋ mɛ nitiɛ bʋakʋ ɛka gbɔdzidi alo ɛkagbɛtʋ kakana yanɔlʋna wania alo ɛkagbɔɛtʋ kɛ kɛmasɛ ʋnedia mɛ yakɔsʋ nʋ tatʋ ʋnea ɔmakʋtʋ malɛ mʋ diama kɛ talaka kɔlɛ mʋ ɔlʋna dekpekpe kafɔ nala mabʋɛ nʋ kɛtiti kɛ mana yanɔlʋnɛ ɛdini bi dʋ kʋmʋ amʋ nʋ tanama titi kɛma ɔlʋɛ kafomli kɛmana ɔlʋɛla mɛyɛ layamʋ alɛ bʋakʋ yemli kɛbanasɛ kɛbanasɛ bʋapɛ kɛ makʋtʋ nɔlʋɛ kɔme fʋɛdʋ kɛ dʋ abezʋ yanɛtʋ ladʋ fʋfʋa mɛ ɛdisʋ yakʋtʋ bemla mʋ nimaya emʋka nʋ mʋ <hesitation> emli ɛvla kevʋ mɛmɔ lakɛ nadʋ alo mʋ ɔlɔdi azɔɛ nɛfʋɛdi lakemli keyaxa bʋa kʋmʋ amʋ nʋ ivʋe wia kɔlʋsialʋ aya mɛ yɛbi edolaya itiɛ bʋakʋ ʋgbatawla ayivʋ ewia mɛ yɛbi yakʋtʋ mli mɛyaxa bʋamʋ itiɛbʋakʋ yanixla emlinʋ yanixla yanʋ otini kɛyaxla ɛdisʋ yakʋtʋ alɔ kɔmakʋtʋ babanʋ emla kɛ ɔmakʋtʋ mabanʋ ʋvʋ ɔmefiɔkɛ mɛ akɔsʋ nʋ mɛ nɛ bʋakʋ nʋ tatatʋ emli ɔtsɔ wʋfʋala trakaki ɛyaba nʋ tatʋ emlaɛ alo tatɛkʋ waba lɔkɛ. Mɛ ɛdiɛ kʋ nakʋtʋ ɔzɔ lanʋ abʋɛ nʋ kʋna titi nʋ awʋɛsɛ wle wani.